Ini kawaidakwa shaduo rumlo mlewa mndua homa homa chao ikimakera chao saivili huriringita ngavala lakini lala mkute ngelala saidia masanafo usingizi uwe vawuwa kata kisa mawazo mengenji mtweni kwanu lifikirichi nduli mfiriri mkilirivichi huwa kutunza limda hata wa masaa ikumi nawasavia mata swahoma ndachoikira mawazo basi urukwala masoma chaiche tibasi kweivecha